Kunguu, kwasababu yee ninuchiko avukaa no- nokaanza notula masooso kuvantu kwavatu nokosa ntulu, mara nyingi atu- atumiwa sana ni- nivasavi.